ne niminji loh, loh rimbijeno shicno rimbijeno ii rimbijeno shicno nima shicko loh, nima nima shicko loh din iya shadɗ nin di ɓalli na shii na cu ko ii wucina don ɗan gutuno shicno sosai, ma ɓudtuko ko ii gappa kan ii shi kan loh tukuro kan ɗom ma aɗɗokon shappi nima shiko nin din shaɗu nindi ɓalli kannan nin ii shuwa shina, din iya shukunon fori ti shino ma na shuii na shu ko wucinan nin nin gappai kan loi